Jamaa kon_ jamaa gon, sebti gon, idi lagjina wlid madrasalton agjinan, wellan yani noug ka gitkira, wenesiko, gadeko yaa, maraton igro yala shu kuta madrasa uwanil juan, uga zahijoshkomi, uga gaharojisokomen eka, jotaga awedagrokome, haddi nahar angokan gurra dijiru mina? Noug ha fadinga menjosin, nalu gon fa afiya ino nernamen, <hesitation> nougin tu ingon fa nadifnamen, haddi nahar ka ju kachina samine, <hesitation> itnein nahar ka irgniname, nouron ika tiradakani <hesitation> sumaleya etninga. Haddi tiga, raha inga dumeda, jelinga khalsa, ittiri inga okira, nougr inga weddiba, idinnane kirefani, wildin kachefani, Jelni malleka khalsechiname, lano nougi kudafinogo, wildin agjimianay logo, idnagmainay logo. Itnein naharangikani fa wallo misiay sokiro karamga igosa yani haddira tijiru.